اني اعتقد اي مهم واحد يحفظ القصائد ويحفظ الهاي لان حتى تصير عنده اه لغة يصير عنده مفردات لغوية يكدر يحجي معاه يكدر يتناقش ويه العالم يعرف من يحجون كلمة معينة شنو معناها حافظيها